Íslenska ríkið var í dag dæmt til að greiða umsækjanda um stöðu landsréttardómara bætur vegna ákvörðunar dómsmálaráðherra um að ganga fram hjá honum við skipun dómara í réttinn annar umsækjandi fékk bótaskyldu viðurkennda formaður Öryrkjabandalagsins segir frumvarp um þungunarrof vekja spurningar um viðhorf til fatlaðra samkvæmt því er þungunarrof heimilt til loka tuttugustu og annarrar viku meðgöngu og ekki þarf að tilgreina sérstaka ástæðu fyrir beiðni flóttafólkið sem stefnir til Bandaríkjanna í gegnum Mexíkó frá öðrum löndum Mið Ameríku skiptir enn þúsundum forseti Bandaríkjanna segist ætla að senda herinn til að stöðva það sem hann kallar neyðarástand lögreglumenn

tannlæknir og aðrir sérfræðingar í íslensku kennslanefndinni sitja nú námskeið hjá Interpol til að búa sig undir stórslys hér á landi sérfræðingur frá Interpol segir mikilvægt að samræma vinnubrögð

tvö íslensk fyrirtæki mega nú selja lambakjöt til Kína og Indlands markmiðið er að fá hærra verð en áður og verður kjötið aðeins selt fínum veitingahúsum og öðrum sem vilja borga fyrir lúxusvöru

héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag íslenska ríkið bótaskylt og til greiðslu bóta í tveimur málum sem umsækjendur um stöðu landsréttardómara höfðuðu umsækjendurnir voru á meðal þeirra fjögurra sem dómsmálaráðherra horfði fram hjá við skipun dómara í réttinn hæfnisnefnd mat fimmtán hæfasta til að gegna embætti landsréttardómara Sigríður á

Andersen dómsmálaráðherra skipaði ellefu af þeim en valdi fjóra sem ekki voru metnir hæfastir af nefndinni tveir af mönnunum fjórum sem ekki voru skipaðir höfðuðu strax mál og komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu í desember að ráðherra hefði brotið lög með skipan dómaranna hinir tveir Eiríkur Jónsson og Jón Höskuldsson höfðuðu mál eftir það Eiríkur fór fram á að bótaskylda ríkisins yrði viðurkennd en Jón fór fram

að fá greiddan mismun á launum dómara við Landsrétt

annars vegar og héraðsdómara hins vegar út starfsævi sína alls þrjátíu milljónir króna héraðsdómur dæmdi ríkið í dag til að greiða Jóni fjórar milljónir í skaðabætur og eina komma eina milljón í miskabætur ríkið var jafnframt dæmt bótaskylt í máli Eiríks og má búast við því að hann höfði nú skaðabótamál héraðsdómur bendir á að Sigríður hafi gefið þá skýringu á því að hún fór ekki að áliti nefndarinnar að hún vildi auka vægi dómarareynslu meðal þeirra sem hún skipaði

dómara við Landsrétt í dómnum í máli Jóns segir hins vegar að ekki sé hægt að horfa fram hjá því að Sigríður hafi skipað umsækjendur sem höfðu mun minni eða enga dómarareynslu en kosið að ganga fram hjá Jóni mín fyrstu viðbrögð við þessum dómi eru þau að það virðist vera fallist á sjónarmið umbjóðanda míns um að hann hafi orðið fyrir fjártjóni með því að það var gengið fram hjá honum við skipan dómara við Landsrétt ég á

og ákveða í samráði við umbjóðanda minn framhaldið í málinu þið gerðuð ansi mikið hærri kröfu en á var fallist við gerðum kröfu um mismun á launum héraðsdómara sem er starf hans núna og launum hans sem landsréttardómara hefði hann hlotið þá stöðu

það var bara reiknað

og það er einmitt það sem við þurfum að fara yfir hvort okkur finnist rökrétt sú

dómsins að lækka þá kröfu eitthvað út af þeim þætti málsins já einmitt Grímur Sigurðsson lögmaður Eiríks sagði í samtali við fréttastofu að dómurinn komi ekki á óvart enda hafi bótaskyldan verið augljós eftir dóma Hæstaréttar nú sé mál að linni og einboðið að ríkið hætti að þráast við heldur setjist niður og semji um sanngjarnar bætur

verið að dæma íslenska ríkið

þetta mál muni hafa áhrif á stöðu Sigríðar nei ef

nú hefur hún verið gerð afturræk

sambýlisfólk sem hefur verið ákært fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum sínum á Suðurnesjum játaði sök að hluta þegar ákæra gegn þeim var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í dag karlmaðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan í sumar og konan undanfarnar vikur hann er ákærður fyrir að hafa nauðgað stjúpdóttur sinni í

við móður hennar auk þess að mynda brotin þau eru einnig ákærð fyrir brot gegn yngri stúlku sem þau eiga saman í ákærunni eru þau sögð hafa framið brotin að henni viðstaddri fyrirtaka í málinu verður fimmta nóvember nánar má lesa um málið á punktur is konur geta látið binda enda á þungun fram til loka tuttugustu og annarrar viku samkvæmt nýju frumvarpi heilbrigðisráðherra sem hefur þó

ríkisstjórn formaður Öryrkjabandalags Íslands segir það vekja spurningar um viðhorf til fatlaðra samkvæmt frumvarpinu þarf kona ekki að gefa neinar ástæður óski hún eftir þungunarrofi fram til loka tuttugu viku meðgöngu samkvæmt núgildandi lögum er þungunarrof heimilt til loka sextándu viku og heimild er til þess eftir sextán vikur séu miklar líkur á vansköpun erfðagöllum eða

sköddun fósturs á vef heilbrigðisráðuneytisins segir að við vinnslu frumvarpsins hafi verið lögð áhersla á að ákvæði þess gangi ekki gegn réttindum og markmiðum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fyrrnefnd hugtök eru ekki í frumvarpinu formaður Öryrkjabandalags Íslands fagnar

breytt en gerir þó athugasemdir en um leið veldur

gríðarlegum vonbrigðum að tímamörkin séu hækkuð í fjóran og hálfan mánuð skulum gera okkur grein fyrir því að það er hálf meðganga það vekur spurningar hjá okkur hvað sé verið að meina með því það hlýtur að vera gert fóstra sem eru með frávik eða fötlun Þuríður segir að það sé hlutverk stjórnvalda að vinna gegn staðalímyndum og fordómum og vernda margbreytileika hún telur þessar hugmyndir stríða gegn því Landspítalans var meðal þeirra sem lögðu til þennan tíma tuttugu og tvær vikur ég skil alveg þessi sjónarmið að að fötluðum

finnist eins og það sé vegið að sér

enda meðgöngu ef það á von á barni með fötlun en þetta er almenningsálitið eins og er og það er þá um að gera fyrir alla sem að vilja

viðhorfin í samfélaginu

finnist kannski ekki að það þurfi að taka þessa ákvörðun

réttur hverrar konu að fá að ráða fyrir sínum líkama segir að með því að hafa heimild til loka tuttugustu og annarri viku séu réttindi kvenna óskert miðað við núgildandi lög og það sé mikilvægt þá sé eftirlit eins og ómskoðanir miðað við þennan tíma og hægt að bregðast við komi eitthvað fram sem þarfnist frekari rannsóknar varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna er sagt ætla að senda hundruð hermenn að landamærunum við Mexíkó til að bregðast við komu þúsunda flóttamanna sem stefna þangað frá Mið Ameríku flóttamennirnir halda ótrauðir áfram þrátt fyrir að vera óvelkomnir til Bandaríkjanna för forsprakka hópsins sem þá taldi um hundrað og sextíu hófst þann þrettánda október síðastliðinn í Hondúras þónokkrum kílómetrum síðar stefnir hópurinn sem nú telur þúsundir enn ótrauður til

Bandaríkjanna í von um betra líf og það þrátt fyrir að útséð virðist um að þar verði þeim tekið opnum örmum

forseti Bandaríkjanna sagðist í dag ætla að kalla til Bandaríkjaher til að stöðva það sem hann kallar

fréttastofan hafði eftir heimildarmanni í dag að þeir skiptu hundruðum hermennirnir sem varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hyggist senda til landamæranna við Mexíkó

eru á næsta leiti í Bandaríkjunum og hefur flóttamannahópurinn verið notaður sem prófsteinn um skoðanir flokka og frambjóðenda á aðstoð við flóttafólk björgunarskipið Hannes Hafstein björgunarsveitir á Suðurnesjum og þyrla Landhelgisgæslunnar voru kölluð út til að aðstoða áhöfn skipsins Valþórs sem varð aflvana um eina sjómílu norður af Garðskagavita í hádeginu fimm manna áhöfn var um borð áhöfnin hafi brugðist rétt við með því að ná að koma niður akkeri og bíða aðstoðar komið til hafnar rúmum þremur klukkustundum eftir að óskað var eftir aðstoð umhverfisráðherra segir að skýrsla Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar sé brýn áminning til

þjóða heims um að loftslagsbreytingar af mannavöldum séu mikið alvörumál og tíminn sé naumur þingmaður Pírata segir loftslagsáætlun stjórnvalda engu breyta á Alþingi hefur víða verið komið við í dag enda dagskráin þétt í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun var forsætisráðherra spurður út í það sem dómsmálaráðherra skrifaði á Facebook síðu

sína í gær á kvennafrídaginn um að fréttir af launamun kynjanna séu beinlínis rangar og athygli vakti að dómsmálaráðherra sjálf sem var allan tímann á staðnum var ekki spurð út í eigin skrif nú spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra er forsætisráðherra sammála

þessari ályktun að þarna hafi gögn verið mistúlkuð forsætisráðherra sagði að stefna stjórnvalda væri skýr að útrýma launamun kynjanna hins vegar er það svo að ef ráðherrar hæstvirtir eða háttvirtir þingmenn hvort sem er í mínum flokki

eða öðrum vilja ræða ólíkar aðferðir við

hvort sem er á sínum Facebook síðum eða annars staðar þá er ég líka mikill talsmaður þess að stjórnmálamenn megi ræða mál og ég hef enga þörf fyrir að setja lok á þá potta þingflokksformaður Pírata spurði hins vegar dómsmálaráðherra út í frumvarp hennar sem finna má á samráðsgátt stjórnvalda um birtingu dóma í hverra þágu á að leggja upp í þessa vegferð því ég fæ ekki betur séð en að hér

sé ætlunin að slá skjaldborg um nauðgara og níðinga þessa lands þvert á skilning stjórnarskrár og grunnreglur réttarríkisins dómsmálaráðherra sagði að tilgangurinn væri ekki að vernda brotamenn þvert á móti væri verið að hugsa fyrst og fremst um hagsmuni brotaþola mér finnst það til umhugsunar og ég held að Alþingi ætti við þinglega meðferð þessa máls að velta því virkilega fyrir sér hvort það sé hlutverk ríkisvaldsins að fylgja refsingum með með þeim hætti eftir út í hið óendanlega út ævi dæmdra manna löngu eftir að þeir hafa afplánað og tekið út sína refsingu þá ræddi Smári McCarthy skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar sem hann segir vera

niðurstöður skoðast í samhengi við loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar kemur glögglega í ljós

áætlunin mun ekki bjarga neinu hún var ekki nógu góð fyrir þessa skýrslu núna er hún hlægileg skýrsla

er því þörf brýning til Íslands og allra ríkja heims um að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru alvöru mál og að tími til aðgerða er naumur sérfræðingar frá Interpol og norrænum

halda nú námskeið hér á landi fyrir íslensku

sem býr sig undir stórslys sérfræðingur frá Interpol segir að allt samstarf milli landa sé mjög mikilvægt hefur starfað hér á landi í hátt í þrjátíu ár hún sér um að bera kennsl á óþekkt lík eða líkamsleifar eftir slys og náttúruhamfarir hingað til hafa einstök mál komið inn á borð til nefndarinnar en hún hefur ekki þurft að takast á við stórslys ferðamannastraumur og umferð skemmtiferðaskipa fer vaxandi og flugumferð hefur hefur aukist verulega hér á landi nú við verðum að mæta þessu og undirbúa okkur undir það bæði í þjálfun og búnaði til þess að geta tekist á við stærri slys starfa eftir leiðbeiningum frá Interpol og sjá sérfræðingar frá þeim og frá norrænu um námskeiðið hér á landi við erum að þjálfa upp lögreglumenn og tannlækna og aðra sérfræðinga í nefndinni og meðal annars eru líka lögreglumenn rannsóknarlögreglumenn úr umdæmum eins og höfuðborgarsvæðinu Suðurnesjunum og Suðurlandi slysum þar sem mjög margir látast samtímis hefur fjölgað undanfarin ár håvard Andre Aalmo formaður vinnuhóps hjá Interpol segir að mikilvægt sé að allar þurfa að geta brugðist við dauðaslysum af ýmsu tagi sem krefjast ólíkra viðbragða og því er mikilvægt að hún undirbúi sig vel og skipuleggi störf sín bandaríska alríkislögreglan hefur staðfest að þremur dularfullum póstsendingum sem gerðar voru upptækar í dag svipi til

sem fundist hafa undanfarna daga snemma í morgun fannst bréf við veitingastað í eigu leikarans Roberts de í New York nokkru síðar var tilkynnt á pósthúsi í

fyrrum varaforseta Bandaríkjanna bréfsprengjur hafa undanfarna daga verið sendar fólki og stofnunum sem tengjast eða hafa gagnrýnt Donald Trump Bandaríkjaforseta enginn hefur verið handtekinn vegna málsins en rannsókn stendur yfir tilgangur með útflutningi á lambakjöti til Kína og Indlands er að fá hærra verð en áður segir framkvæmdastjóri

Icelandic lamb tvö fyrirtæki mega selja þangað en unnið er að því að bæta fleirum í hópinn kynnti í gær leyfi til útflutnings á lambakjöti til Indlands í tilraunaskyni fyrsta sending fór í byrjun október og er leyfið til sex mánaða þetta er annar stóri erlendi markaðurinn sem opnast á stuttum tíma í haust var undirritaður samningur sem gerir mögulegt að flytja íslenskt lambakjöt til Kína þriðjungur af öllum heimsmarkaði með lambakjöt og

líka mjög stór það skiptir máli að komast þarna inn ekki til að auka útflutning enda selst allt sem ekki er borðað hér til um tuttugu landa í fyrra voru flutt út fjögur þúsund hundrað tonn af kindakjöti sem er met markmiðið er að fá hærra verð á þessum nýju mörkuðum við erum að horfa eingöngu á efsta lagið á markaðnum fínustu veitingastaðina og þá sem virkilega leggja upp úr því að fá sjálfbæran heilnæman hollan og bragðgóðan mat og eru tilbúnir að borga fyrir það gerðar eru strangar kröfur um gæði og rekjanleika fjallalamb er eina sláturhúsið sem má flytja út til Kína og Kjarnafæði eina fyrirtækið sem má flytja út til Indlands jafnvel þótt við séum með mjög mjög fáa dýrasjúkdóma á Íslandi þá erum við samt með riðu og það er það sem skiptir máli í þessu samhengi það þarf að breyta pínulítið skilgreiningum á hólfum og svo framvegis til að fleiri hús fái útflutningsleyfi til þessara landa og það er verið að vinna í því Svavar segir að mikill árangur hafi náðst í markaðssetningu fyrir tveimur árum hafi lambakjöt verið selt út á einn vel borgandi og öruggan markað eftir tvö ár sjáum við fram á að vera með fjögur til sex svoleiðis verkefni Þýskalandi Kína mögulega Frakklandi Indlandi og fleiri stöðum sinfóníuhljómsveit Íslands æfir nú af kappi fyrir tónleikaferð hljómsveitarinnar til Japans í nóvember alls heldur hljómsveitin tólf tónleika í Japan meðal annars í Osaka og Hiroshima auk tvennra tónleika í Tókýó með í för verður japanski píanóleikarinn hann hefur verið blindur frá fæðingu og lærir jafnvel erfiðustu verk píanóbókmenntanna eftir heyrn hljómsveitarstjóri verður Vladimir

hitar upp fyrir Japansferðina með tónleikum í Eldborg í Hörpu í kvöld og þá að veðri norðan kaldi og él eða snjókoma á norðanverðu landinu en bjart sunnan

en gengur í þrettán til tuttugu metra á sekúndu austan til undir kvöld áfram él norðaustanlands en annars víða léttskýjað hiti nálægt frostmarki Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins Sif Atladóttir er tilnefnd sem mikilvægasti leikmaður sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta

er búið að vinna ellefu leiki í röð í öllum keppnum sporting Lissabon lá í valnum í í dag og landsliðsmenn Íslands búast við erfiðum leik gegn Tyrklandi í forkeppni EM á sunnudag íslenska ríkið var í dag dæmt til að greiða umsækjanda um stöðu landsréttardómara bætur vegna ákvörðunar dómsmálaráðherra um að ganga fram hjá honum við skipun dómara í

í réttinn annar umsækjandi fékk bótaskyldu viðurkennda formaður Öryrkjabandalagsins segir frumvarp um þungunarrof vekja spurningar um viðhorf til fatlaðra samkvæmt því er þungunarrof heimilt til loka tuttugustu og annarrar viku meðgöngu og ekki þarf að tilgreina sérstaka ástæðu fyrir beiðni flóttafólkið sem stefnir til Bandaríkjanna í gegnum Mexíkó frá öðrum löndum Mið Ameríku skiptir enn þúsundum forseti Bandaríkjanna segist ætla að senda herinn til

stöðva það sem hann kallar neyðarástand lögreglumenn

tannlæknir og aðrir sérfræðingar í íslensku kennslanefndinni sitja nú námskeið hjá Interpol til að búa sig undir stórslys hér á landi sérfræðingur frá Interpol segir mikilvægt að samræma vinnubrögð

tvö íslensk fyrirtæki mega nú selja lambakjöt til Kína og Indlands markmiðið er að fá hærra verð en áður og verður kjötið aðeins selt fínum veitingahúsum og

öðrum sem vilja borga fyrir lúxusvöru þá er þessu lokið hjá okkur í bili íþróttir veður og Kastljós eru næst

við verðum aftur á ferðinn i klukkan tíu í kvöld í útvarpi og sjónvarpi og

finna nýjar fréttir en við segjum þetta gott í bili sjáumst klukkan tíu veriði sæl